أحسن الجلسات عندي الجلسات الصيفية لأنها بتكون طويلة وتحت <hesitation> الإنسان فرصته وقته يعني <hesitation> حتى يقدر يجرب أنه يسافر فيهن وكدا لأنه مش مقيد في وظيفة أو شيء أو عمل فهو فارق عنده الوجت انه يسافر لمدة طويلة.